Bueno pues in antes amo catca in telegonsan icon oyaya tati nichan amo ni shiaguia melacuatl nahuatiti asta ompa nichan kiliti pues in niños maguitiaya in juegos de antes pero ahorita pues casi quishmati in teléfono amo vivirigui in teléfono icon melahuack ica in telequishmati más guist muchas cosas salua asta in escuela nochi melaguack pus nochi ica libro yeka ye leurua nochi mano guan ayshan in computadora internet nochi ichan in computadora non tlaruasuara de Melaguack mo titia cosas malas yeka aprendería cosas otcatca tlachilua con dibujo yca lápiz se oja yo otchigiaya pues ahorita aco non in internet celular osino amo chigua in tarea in niños guan amo ican non yo incualan in niños se cuilia se computaro in teléfono non cuali in con